एबे अक्टोपस्क अनौठो अनौठो गुणा अनौठो अनौथो बात कहले जौत ओकरमा बहुत किसिमक बणइ नाही अनौठो अनौठो बात सबह । जस्नेकी अक्टोपस्क एबे तीनअगो मुटु हलही नाही । अ जुनकी याकोमा याको जनावर सबह हैने हसइ उतुरा मुटु । हसे तोर देउनकही अक्टोपस क वाही रगतावक रङवा फेरी तोर देउकही पियर रङक हलही नाही । जुनकी याको याको जनावरनि सबह मन्सावनी रगतावक रङवा तोर देउनकही लाल रङक हसइ नाही । ओकरे भरी मतुरे पियर रङक हलही । हसे हुन्का यापन दहियक रङवा फेरी फेरे सकलही नाही । देउकही हुन्का यापन दहियाक रङवा कस्नुक कस्नुक बनोसइ देउकही तोर उहे हरियर रङ बलोलहि, पियर रङ बनोलही । हसे गुलबी रङ क बनोलहि, हसे धुसर रङ क बनोलही देउकही । उ जखानेए रङवा हुन्का फेर्साइ हसे तखानही सुन्ते यापन सङहतियावसे दोसारी दोसारी अक्टोपस से बात करके तहिय हुन्का यापन दहियाक रङवा फेरी फेरे सकलही नाही । हसे उ छणके तोर याको अनौथो गुणा कही अक्टोपसक कहाँले जौत हुनुकर टेणवा सुन्ते जबण जबण हलही नाही । हसे मुणिया फेरी जबण हलही नाही । हसे हुन्का सुन्ते एकदमै अक्टोपस सबह एक्दमै चलाख हलही । हसे हुन्का किछो करके भेले हुन्का दिन भरी एस्करे खेलाके एस्करे रहे सके वाला जनावर हलिय नाही । अ याको जनत हैने सकसाइ अक्टोपस्न सुन्ते एस्करे रहके भेले उ एस्करे खेला खेलाके एस्करे रहदेलही नाही । हसे अक्टोपस क उ जस्ने डैखान नहिया हसइ उअ हाथ देउनकही ओकरा । हसे उअ झरले जौ एपनही फेरी जमलही नाही हुन्कर उअ । इहे सबह हलई अक्टोपस क अनौठो गुणा सबह देउनकही ।